He makahiki maikaʻi ʻole ka makahiki ʻelua kaukani ʻumikūmāiwa. Ma kēlā makahiki i laha ka maʻi koloma i ke ao holoʻokoʻa. No koʻu ʻohana, ʻaʻale he mea nui ka maʻi koloma akā ua pili loa mākou i kekahi i kekahi a ua hāpai nō wau.